Kulkas ia ndia cara kerja na ana pake siklus refrigeran. Fo ana dadik gas, fo ana cair gas ia ana cair. Basa so na ana dadik falik gas. Pake ndia komponen utama la fo ala kerja la esa. Hapu kompresor, hapu kosndensor, eraporator, ma Pipa kapiler.